Yuu ka'a konjá kanja niño ndika'a njakuni nja kondenté ajanii ino'o xhini vé'e oxongá kakonde konde hó yuka'a niño nanda'á iin no ho iin no kañuu ñinde atiyuu kaka kakonda yukuu ka'a ndachó ho vanda niñi ho kanndax ñuu tá ho iin ndetnó nukuu nako katende lamina xhiñii ve'e katende yuu ñuu ka'a kono nja xhindio yunjuan.